Pues oy yë jaya'ay jya takat'sanyë pën jedun yaj nëmyat'sokëp tykyëxpë porque tyam a'ax dun este, në ko'o a'ax dun jyotmadyë o në ko'o a'ax dun neyj pues tyam dun jyot pa'amënë.